मका न्हु कोरियन लोकांची नोडल्स करपाची। प्रक्रिया खूप आवडता ते सगला घरा कडे। पिकलला आणि घरान केलेला छड खातात। भयला खूप कमी ते जे नोडल्स करतात घरा। कडेन आणि मागे सगळो परिवार वांगडा बसन। खातात <hesitation> मका ता खूप बरा दिसता। बघूंक तेंची हेवनाना छडशे भाजीओ अस्तता आणि। ती <hesitation> सुध्हाक खूप बरी गजाल।